Na’i wi ghi sapi Lthakwa khiʒa ta ba Lthi Lthitina, LthiLthitina, ta tigha Sinna, gma Lthilthitina ko wa nahuy ɗi C’i ma, a ndaka Lthakuwanyawi dolle wa laya wa fala sa wu lthakwi ca bu ʒha muna lthakwa Lthilhitina cabu ʒha muna lthakwa Lthilhitina ca bu ʒha muna lthawa Lthilhitina.